चाइने जु संस्कृति छिन वेगु जु मौसम ची उ भारत से मिल्दु-जुल्दु ची पर वखा लोग हमसे ज़रा कदा छोटा वोन आंखा भी छोटी -छोटी वोन्दि अर आँख छोटी वोन पर उना दिमाग भोत तेज़ ची भारता बाद सबसे पुराणी संस्कृति चीने ची अर चीन मा क्या ची बुद्ध भगवाने पूजा कन ऊ लोग जन हमा भगवान् राम कृष्ण ची उ बुद्ध की पूजा कन.